गुलाबी रंग भी बारह रंग में से एक रंग होइए छे। गुलाबी रंग के इंग्लिश में पिंक कलर कहे छे। गुलाबी रंग ज्यादातर बच्ची सब के पसंद आवे छे। छोट छोट निक निक बच्ची जो होय छे ओकरा। के पसंद आवे छे गुलाबी रंग हल्का होई छे।